Andra amin-drô Indonezia àby iô zen̈y, arakaraka <hesitation> faritry ipitrahan̈ao koa zen̈y tamperatiora. Izy fo zen̈y ankabeazan'ny taon̈o jiàby mafana baka iô aminjay mandomando. Abaka iô a- aroe zen̈y vanim-potoan̈an-drô: maiky ndraiky fotoan̈an'ny malen̈y.